Tanety na tendrombohitra misy amin'ny tany misy zehe agny: Farikaregny, Masoala, Nosy Mangabe, Tegnarano misy riha-Antegnambaligna, Ambinagny telo, Marerano, Andranofôtsy, tsy raha tegnaranon'ny Manambolo, farihy fogna tsy de misy loatra amineh akagny koà tsy Amparihibe fogna ny tegna azoko ognona.